Mi watan dankali ha nder buhu ko nder tasow manga, mi efta mi yaara kombi londe am, mi mabbita buhu mai mi rufa dankali mai ha kombi londe mai. mi sankita dum, sai mi dinga rufungo dum ndiyam sedda sedda ha babal pewol mai bannin watan dum joda wakkati duddum vonnai.